الحيوان اللي تيعجبني هو الطاووس لانه حيوان فيه الوان زوينة و متناسقة و كتعطي واحد الاطلالة رائعة و العين كتستمتع بشوفة فيه و سبحان الله كتدبر العضمة ديال الخالق و حيوان كبير ماشاء الله وزوين تيعجبني بزاف